jun chikyan li tib'iliil qas ke' kinna' re'en reech ni kamoon reech Tujal jun che kan e li k'aj xaqara' li kaltan kyaq xaqara' li kaltan re b'e' nik'yaj raq chek tib'iliil ela' qas ixeb' rii' che xinya' poon chaljsab'al ewa' qas qeech qas kib'anek pi taq k'ulneem <noise> xaqara' <noise> pi taq nemq'iij xaqara' re alaxb'al xaqara' pi nik'yaj chek, re tyox jaay kib'anla'xek <noise> jun k'aj tib'iliil rii' e k'aj rib'iliil rii' qas rajawxiik qaya' riq'iij cha'nem b'la' k'o nik'yaj chek tib'iliil petnaq kiraj kirk'ax riwach qatib'iliil qas etla' taj rimal qas qeech qana't ne chiran li k'aj che'el chire' kib'an wii' kib'anek che chipaam jun k'ulneem wunaqiil, xaqara' re jalb'al junab', li k'ak' junaab' kajcha' chiran kitijek rik'in b'atoom rik'in ub'een xaqara' li kyaq kaltan re ak' re b'e' xapa' re chewa' <hesitation> xaqara' re pipen xaqara' ela' kib'anla'xek pi jun nemq'iij rejun alaxb'al xaqara're qasim ya' k'ulneem wunaqiil che qas kapan riq'iij xaqara' re kik'ulb'ek ela' qas kitijek e li kaltan re b'ee' xaqara' k'o chiran chiriij jun kamnaq kib'anek renejeel taq chetaq chipaam jun nemalaj nemq'iij ela qas kib'anek li kaltan kyaq re ak' xaqara' chipaam jun lax b'an xaqara' chipaam jun k'ulneem re jun achalaal kipetek, kipe naj re ka'al pi jaay k'olb'al ela' jun k'aj chetaq la' qas rib'antajiik chetwa' k'an qas otz kina'an ewa' jun k'aj rii' qas rajawxiik qaya' riq'iij chipaam li qakamoon chipaam li qatinimit reech Tujaal rajawxiik b'awa' ra'aj nemalaj qanejeel qaya' riq'iij li kik'utum chaqan li qate't qamam aqache li ub'en k'on wii' nan ritijiik, li b'atoom k'o wii' nan ritjiik xaqara' rib'aniik, ripisiik aqache' taq ub'een e taq ub'en kilajek che pa la q'ab' kalajan kalajan kalajan kakoj taq kinaq' chu wach <noise> tek'ara' kab'an nik'yaj chek satoom, kijab' satoom kirmaj b'iik chipaam nik'yaj kijab' satom rii' ka qatun riwach xa' kela' ke' ki'ab' qapisan pi sub'aal, pi ja'q xapa' chewa' xaqara' li b'atoom che rib'aniik kab'anan el li b'atoom xa' kaliik' riwach jun so't xaqara' chewa' jun chetaq qas otz <noise> qas e kab'an chiranltek'ara' kaq'ar li qor pirwe' e qas xax kab'an chiran kakoj li kinaq' pirwe' qas retaal li tziyiil tekara' kab'atan kab'atan kab'atan aqache' rib'e' rib'antajiik li b'atoom qab'an chiran tek'ara' qapisan qa k'o na wii' ritijiik kib'aniik kela' jun k'aj tib'iliil rii' qas ke' kib'anla'xek pi qakamoon. xaqara' ajeer taq tziij kib'anek li q'o li tijb'al li qumub'aal reech, re aqache' li tz'im q'or xaqara' li choqojtzey chewa' li tzi'm q'or eli q'or ke'luul qana't ne chiran re li ixiim kitzakek li tzeey ela' kike'xek ke'lek q'or tek'ara' qatukon pi q'a' qatzaq saqa'n laj axupaj pirwe' qas ke' qatijan pi laj amulool chewa' li tzoqojtzey li choqojtzey ela' qana' chiran li tzeey, qachaq cha ka' qast kab'an q'or chiran ewa' li choqoj rii' ke'lek tek'ara' katukon katukon chipam jun laj k'olb'al reen laj axaran xapa' <noise> chewa' qakojon re katuk wii' rik'in atukulb'al tik'ara' kaq'aj chipaam laj axaran wuxu' laj amuluul chila' qas katij wii' qas kana' wii' rike'aal ewa' jujon taq chetaq qas kib'anla'xek chipaam pil qakamoon qas ewa' rajawxiik qaqya' riq'iij y reech b'la' kitzatza taj kichupt riwach